बस कहोक सार्वजनिक यातायातकि महत्वपूर्ण साधन हए, जो दैनिक यात्रुन्के सहज और किफायती यात्रा प्रदान करत हए । जा गांवसे बजारसम्कि यातायात, काम करनिया मनइ, विद्यार्थी और यात्रुन्कि जीवनसँग प्रत्यक्ष रुपमे जुडी हए । बस सामूहिकता और सामाजिक सम्बन्धन्के बढान इकल्लो नाए यात्राकि क्रममे नया अनुभव और बात करनकि अवसर फिर देत हए । मिर ताहिँ बस खासकरके गांवसे बजारकि यात्रासँग जुडो हए । जहाँ झ्यालसे बाहेर देखतए हरियाली और दुसरे परिवेशकि अनान्द लेन बच्चाकालकि एक गजब अच्छो सम्झना हए ।